'Sorle-a 'we-eh :due', 'sorle-a 'we 'taan, 'sorle-a 'we nyieh, 'sorle-a 'we :mm', 'sorle-a 'we :meheh'lo:, 'sorle-a 'we :meheh' 'sorn